أيضاً أحب أمارس هواياتي مثل القراءة والرسم، القراءة تأخذني إلى عوالم جديدة وتجعلني أستمتع بالجصص المختلفة، أما الرسم فهو يعبر عن مشاعري ويخليني أطلج إبداعي، في العطلة أنا عندي الوقت أركز على الأشياء اللي أنا أحبها وأبتعد بالمجابل عن ضغوط العمل.